Lii lici kuikuintute kui kuvi d stekui kajo doko n mandarina ntika kueꞌē ntikantúdi váꞌa chi váꞌā vidi ntíka ntúdi nte stē tɨte tɨte tɨte tɨte ne kui kunuu taꞌan ñꞌ ñeꞌi ntoko ñúꞌu.